May ny sakafo vokatry ny tandrametaka na vokatry ny tsy fijerena na vokatry ny facebook akoa e. Fanasana azy? Tsotra kely, maka coacola arotsaka ao- alona am'cocacola lay izy, madio mora foana.